Äj berru nta nta't nkä'spa por que tzyäjkapya't mal, 'yak tzektoyat, a vece 'yak 'yak tzek ki'mpa't, y tzäjkapya't mal, a vece nyanhpa't bañu'ojmä matä 'yak wijtoye, pues nta't kyae tzäjkapya bien, por que por eso jiko'astzye nta't nkä'spa je berru.